Yake <hesitation> urenni biasa pammula jumai bulan mesa, sampai bulan annen. Biasa duka eh <hesitation> akhir akhir ke, <hesitation> ehh <hesitation> urannumi wa tu ranumi <hesitation> yake anui ke urannumi to karakena to ke masessaki, na <hesitation> te iyamadomi marongko to pakean. Biasa duka to ke anni <hesitation> urannu mi laoko kampong, biasa <hesitation> ka kadakeki toanu pare, kadake biasa duka cokela, kadaki duka biasa kunti, biasa dukake uranta ui, biasa banjir na lempai to pare. Iyake <hesitation> dialloanni, biasa to bulan pitu na pammulai, sampai bulan sampulo dua biasa ke mallessumi to eh <hesitation> kabiasa tae wae, biasa abu abu buda, na makuttuki tassungke malessuki wai. Biasake malessumi kan tea wai biasa to biasa pare biasa. Tai wainna kede keo mi to <hesitation> eke <hesitation> ane to ke malessuni ane to ke biasa. Masussa wai, biasa malessui iu, biasa biasa to ke <hesitation> malessumi biasa si mesai. Mane yakke eh <hesitation> ko kukampong biasa kedake to anu <hesitation> pare